Gny fomba fiasan'igny anie <noise> ka miaro gny tongotsy laha misy gny loza. Laha misy gny fahavoaza; <noise> da miaro <noise> amin' gny tongotsy dignitsy avao koa igny. Laha dignitsy gny tongotegna da mety ahangirifiry; <noise> da igny miaro amin'izay fangirifiria zay amin' gny tongotsy.